Laha manaky ategna zao da: ''amin'ny firy izao azafady e?" Da igny ami zay miteraky resaky lava da mifampiresaky; da mahazo nama <noise> satria gn lera gn'anisan'ny zava-dehibe am fiaignan'olombelo.